عالسلامة بربي تسامحني, لحظة كان ثقلت عليك, أنا موش من هنيا ومنعرفش مكان مركز الشرطا, كان تعمل مزيا على اخوك, حبيت نسأك كيفاش نجم نمشي لأقرب مركز شرطا من هنا, وكيفاش نوصله بالظبط, كنت نجم تديرني وتعاوني, على خاطر واحدا نديه فالتريخ, كيف هم نفتيت ولا بلاس واضحة نتبعهم حتى نوصل, هنا راهي نزروب برشا وعندي ما نعمل هاديك علام, منحبش نتعطل برشا.